أحب الموسيجى التراثية العمانية لأنها تخليني أتواصل مع جذوري وثجافتي، فيها نغمات وألحان تنجلني الزمن الماضي وأحس بالفخر بأصالتنا لكن بعد أستمتع بموسيجى الجاز لما أكون أبي أسترخي لأنها هادية وفيها إيجاع يساعدني أصفي ذهني.